ஒரு சமச்சீர் உணவு என்பது அனைத்து உணவுக் குழுக்களின். பல்வேறு உணவுகளை சரியான விகிதத்தில் உட்கொள்வதை. உள்ளடக்கியது வைட்டமின்கள் தாதுக்கள் நார்ச்சத்து. புரதம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் போன்ற. தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை நீங்கள் பெறுவதை. உறுதிசெய்கிறது அதே நேரத்தில் அதிகப்படியான. நிறைவுற்ற கொழுப்பு சர்க்கரை மற்றும் உப்பு. ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்துகிறது முக்கியமாக. ஆரோக்கியமான சமையல் முறைகள் மற்றும் பகுதி. அளவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது ​உங்கள் தட்டில். ஏராளமான பழங்கள் காய்கறிகள் முழு தானியங்கள். மெலிந்த புரத மூலங்கள் மற்றும் மிதமான அளவு. பால் பொருட்கள் ஆகியவற்றை நிரப்பவும்.